Bueno̱ ikiee. ngua̱ nátéchjirá xi tsi̱e̱ nga̱súndie, nátéchjirá xi tsi̱e̱ nga̱súndie. Na̱'mina xí títsíjchána ngásún'ndiebi̱, nga kátsjana ngú bida̱, yánú xi títsíjchána ngásún'ndiebi̱, ta̱jngu nndi̱yá na̱'miná títsíjchána ngásún'ndiebi̱, ku̱a̱jchájínñá xi tu̱ ñá, sá tsén xi tsi̱e̱ nga̱sún'ndiejín sá tsén na̱'minajín nga ku̱a̱jchájínñá. Nátéchjirá nga títsíjcháná, nátéchjirá nga títsjana ngú bida̱, na̱téchjirá nga títsikásíénná, titsikásíénna ndába̱, na̱techjirá títsikásíénná jtsí, nátéchjirá títsikásíénná xí nchá, títsikásienna ntjóo̱, títsikásíénná ngátsi xi na̱'mina míxúnra̱a. Nga sá tsén na̱'miná jín, ku̱a̱jchajínna yájuná Nga kui tímájngi ndíená kúsín ni̱jcháa yájuná, kui timajngin ndíná kúsín ku̱i̱nchí'ana yájuná, kui timájnji ndíená kúsín ni̱kjíéan níxtiná, kúsín ni̱kjíéan fámili̱a̱ná, nga kábejñá ngu xa ngásún'ndiebi̱, ku̱nia kitsú ienrá ngujña̱ nguski̱a̱, ku kítsúra̱ chju̱ta̱ xi tu̱ se̱ yéndá, ku kítsúra̱ chju̱n xí tu̱se̱ yéndá, chju̱ta̱ xi tu̱ se̱ yéndá xi kimí adán ku̱ chjun xí yéndá kimí éva̱ ku kítsúra̱, ku kímíra̱ adán. Nda tsjeyari̱ ku̱i̱chiji míra̱, ndatsjéyari̱ ku̱i̱chiniji ku̱nia kábendára̱ nde̱kjúánbi̱, nin'ndie kábendánirá, nin'ndie kábendánirá kimíra̱ adán ku̱ nin'ndie ku̱ndífaji, ngátsoi nítjin ndatsjeyari̱ kuichiniji. Ndatsjéyari̱ ku̱i̱chiniji kimíra̱ Kju̱a̱ xi káñí nde̱kjúánbi̱ ku̱nia káñí nde̱kjúánbi̱ xi chju̱nbíne kju̱a̱ xi kásín míra̱ne̱ ngua̱ tsindújúa ora̱ nga nde̱ bajú ku̱a̱nra̱ tsú, ku̱ xísa̱ bajú ku̱a̱nra̱ nga ku̱a̱tjinrá ngu kji'ndí, kju̱a̱ xi kábé'nde̱ míra̱, nkjín kju̱a̱ kimíra̱, kimíra̱ mi̱e̱ xi kitsítsijien na̱'miná nga kitsjara̱ ngu kju̱a̱téxuma na̱. miná kúsín tsi̱jcha yájura̱. Nga jechú ora̱ra̱ yanú jetusúnjínra̱ mi̱e̱ba̱, jechú ora̱ra̱ yanú jetusúnjínra̱ xi mí éva̱ xi mí adán nga kitsíchaja, nga kitsíchajara̱ kju̱a̱chju̱ta̱ na̱'mina míébi̱. Tu̱nga kuijín yéjñani na̱'miná, kuijín yéjñani na̱'miná sá kitsú na̱'miná kju̱a̱'áxínráa mi̱e̱ kju̱a̱ xi ábéndá, kitsíkixatara̱ na̱'miná, kitsíxatara̱ na̱; mina míébi̱ kju̱a̱ xi ábéndá. Míta ku̱a̱kisínni xi jkun yájura̱, a̱ta tsie anima̱ra̱ Tu̱nga nde̱kjúánne̱ nátéchjirá na̱'miná nga títsíjcháná. Nátéchjirá na̱'miná nga ndujú ni̱tjin tibéna xí újngú ña xí tetsu̱kuan ngásún'ndiebi̱, nátechjirá nga ndujú ni̱tjin tibéná, nga títsíjchána ná'miná, nga chajún nchajún, nchajún nchajún títsindújú ni̱ntjinna na̱'miná, a̱ta tjókíésuna ná'miná. Míta tjókienina na̱'miná, a̱ta ku̱nia kji na̱'miná ku̱nia kji a̱sienrá ku̱nia kji yajura̱ na̱'miná ku̱a̱sín yéndáná a̱ma tjókíená. Ñasá xi chju̱ta̱ ngasún'ndie míná, a̱sienra na̱'mina tícháñá, yajura̱ na̱'mina tícháñá, a̱ma tjókíena na̱'miná nga títsíjcháná. Nátéchjirá xi tsi̱e̱ nga̱sún'ndie nga títsíkjíéna ngásún'ndiebi̱, kútjin chjúta̱ná xí sájukún kísa sáju kún kísa nga̱sún'ndiebi̱ nga títsíjchána na̱'miná, kútjin míyón mania xí tetsu̱kunñá ngásún'ndiebi̱ nga títsíjchána xí jkun yájura̱. Nga ya̱ kjueni xi tichinieá kui títsíkjíénná Kui títsíkakjána náxtiná, kui tibátsiená jtíéná, ngátsi, subátsi̱e̱ xi jkun yájura̱. A̱ma ku̱a̱sín ku̱nia tjókíéna xí jkun yájura̱, ku̱a̱sín ni̱tjóchaa bída̱ná, ni̱tjóchaa yájuná, ngaa̱ ni̱tjóchaa yajuna míxúnra̱á, ku̱a̱njín tu̱xki̱e̱a̱ ña̱a ku̱nia kábejñáná ienrá, nga tsú kítuki̱e̱a ñáíji̱, tu̱kúku̱a̱n ndujú ni̱tjintsjará tsú, tsú na̱'miná, kítu̱xki̱e̱a̱ ñáíji, a̱ma yéjñana kjúátexumara̱, nga tie kju̱a̱téxuma yéjñaná kúsín ku̱a̱jcháñá, tu̱kúku̱a̱n ndujú ni̱tjin katérí tsú, ni̱tjóche na̱ari̱, tu̱kúku̱a̱n ndujú ni̱tin kátérí tsú, ni̱tjóche na̱ari̱, ni̱tjóche na̱'miri̱, ku̱ ni̱tjóche yajuri̱ nga kítu̱xki̱e̱a̱ ñáíji ya̱nga tu̱xki̱e̱a̱ ña̱á ndujú ni̱tjin ku̱a̱nná Sá ngu kju̱a̱ xi chokji kúéndáñá ndujújín ni̱tjin ku̱a̱nná, chju̱ta̱ ku̱a̱tsjeana bída̱ná, chju̱ta̱ tsi̱kienna sá tu̱xki̱e̱a̱ ña̱án. A̱ma kitsú xi jkun yajura̱ kí tu̱xki̱e̱a̱ ñáíji, ni̱tjóche yajuri̱ tu̱ ñanú ku̱i̱tjájme, tu̱ yanú tinijñi, titjún ka̱síén jkunchíri̱, titjún chja̱'ari̱ na̱'miná yanú timi, titjún tétsari̱ na̱'miná yanú timi a ndi̱ya ndújúní, a niyari̱ní timájchají, ta̱síénri̱ jkunchíri̱ na̱'miná a̱nda kui títsíjcháná tísínná kúénda̱, xku̱nsu tétsu̱yaá tu̱yanú tjájmieá, ku̱nsu tétsu̱yaá tu̱ ñanú tetsu̱ba̱á, a niyananí a ndi̱yání a enengi la̱ju̱ní nengi yani tétsu̱ba̱á xku̱n, xku̱n xi jkun yajura̱ tetsu̱ba̱nián, titsúú, titsú ienrá na̱'miná xi ienná tsú kui ienná ku̱a̱jchaníjún, xi ienná tsú kui ku̱a̱jchaníjún, a̱ta kui xu, sá ku̱a̱tjóchasúñá ienrá na̱'miná, a̱ kuisú ienrába̱ ku̱a̱jchaniá Ku̱nia kitsúra̱ chju̱ta̱ ne̱e, nga tu̱ kuijín la̱ju̱bi̱ tsikunndífaa pán kitsúra̱ chju̱ta̱ ne̱é tu̱ kuijín la̱ju̱bi̱ tsikundífaa pán, ngatsi ien xí betju ndsu̱ba tsú kitsú na̱'miná kui ku̱a̱jchaní ngátsi chju̱ta̱ nga̱sún'ndie, ku̱a̱kitsú na̱'mina ngújña̱ nguski̱a̱, a̱ma ni̱tsjie yajuná, ngátsijíán kábéna kúí kju̱a̱ndábi̱ nga ku̱nia kátsjana bída̱ na̱'miná, ni̱tjóchasúña bída̱ná a̱nda kui títsjana bída̱na xí jkun yájura̱. Nde̱kjúánbi̱, ndá chun de̱kjúánbi̱, kjuená jtsí, kjuena ntjóo̱, kjuena nchán, kjuena ngátsi, títsíjchána ná'miná, nga jcha̱jkúnña yájuna, ku̱a̱jín tu̱xki̱a̱ ña̱á, nkjín chju̱ta̱ná xi te̱ ki nchatsikíénni yajura̱, nkjín chju̱ta̱na te̱kui nchabatsjé'anira̱ bida̱ra̱ yajura̱, tu̱nga sá dáí ndi̱ya, ndú ndi̱yá ku̱a̱nna sá ndá ni̱tjóchaa yajuná, míta yajuná chja̱ndé'aniñá, míta te̱ ña ni̱kienia yájuná, míta te̱ ña chja̱ndé'anira̱a bída̱ yajuná. Tu̱ xi chja̱'aníra̱a bída̱ nga ndujú ni̱tjin kátatsjaná, kátamajcháráñá, tsén ku̱a̱njínra̱ ni̱sí tákjiniñániña nchajúnra̱ jngira̱ Tu̱nga ni̱jcháña yajuná ku̱nia titsú ienra xi jkun yajura̱. Xi bida̱ xi tjínna xí chju̱ta̱ nga̱sún'ndieñá kuijín bida̱ xi tjinrá chu̱, kuijín bida̱ kábéra̱ chu̱ kui bida̱ xi tjínná. Bida̱ xi tjínná nga glori̱a̱ni tétsu̱jian xí ñá nga bida̱ xi nda tjínná, maná núkju̱a̱á, maná béjkúán, maná chúkji̱ngaá, mana mángia bída̱ xi kátsjana ná'miná, tu̱nga xi chu̱ne̱ kuijín bida̱ kabera̱. Nde̱kjúánbi̱, ku kjíma yanú taxín nde̱kjúánbi̱, yanú kjima kíkje̱e ngasún'ndie nga te̱kui nchatsikíénni xínkjín, yanú kjima kíkje̱ ngasún'ndie nde̱kjúánbi̱ xi te̱ kui nchatsikíen na̱ara̱, nchatsikíén na̱mira̱, míta ku̱a̱ kji sinní mi̱e̱ba̱, a̱ta bíéxkunjín na̱'mina míéba̱, ku̱a̱sín chja̱'ara̱a nu na'mina nga kátatsíjcháná, chja̱'ara̱a na̱'miná nga ndi̱yará ku̱i̱tjameyáñá, chja̱'ara̱a ná'mina nga kui kju̱a̱bítsjienra̱ ni̱chjenñá, chja̱'ara̱a na̱'mina nga kui anima̱ra̱ kátatsjana tu̱úku̱a̱n ndujú ni̱tjin káténá, ni̱tjóchaña yájuna, katatsítjókíé yajura̱ ni̱xtiná ne̱esákui, kátatsítjókie yajura̱.